Anche si ëntà fe tanti ezercisi fisich, pöi venta capì bin ëndua che vade, ën che periodo stagiunal vade, che bestie a i sun ën cule zone, cuindi deve purtete l'abigliament adat, le coze, pöi deve purtete anche dë medicinai adat ën cazo dë puntüre e deve fe tanta atensiun a le bestie ch'a sun magari periculuze